<hesitation> וויזוי גיראפ'ס האבן זייער לאנגע האלדז און אזוי קענען זיי <hesitation> אנקומען ביז זייער הויך אויף די ביימער צו קענען נעמען די בל- בלימען און דער פרוכט <hesitation> וואס אנדערע חיות קענען נישט אנקומען צו, אזוי איז נישט דא אזוי ווי אזוי איז דא גענוג פאר יעדעם מ'דארף זיך נישט קריגן ווייל זיי קענען צוקומען צו ווייטער.